Kam kwe nor sama yitu insu a kau you kan su kau you tkan su kau yau a ringin rima wo nere innu psiu iyo teng ka neer chwigumu kan wanane ka su bu dwi suwangu bu ne gaskiya inya nu wo ner teng kuma inkwe cika wi ner ya hali wu nya ko ya bunam yau kon kwe ner soma yi sei wu nya ln kwe woh ner kundi har dwi bu bwalangi mah yokoh yoh wuna nere a nyinga ken piyau ten wuna sei mi mwa kan nyingi kene in tene yir wuna sei. kan kwe nere soma nyingi bakwara kwai ka tittei chwani bakwara bwi kan pusu insugu nerwi ln nu teng gangu mu ln wanan nor wi min wei bu nan bongo neru kan kwe ner soma ka nyingi pu chuku jungulon chiku your. Ko ciganyoyina ka tittei podo si ba manni powi dingino neru chwigu ba nu ten pongu powi kan kwe yir woh nere gaskiya ln nu teng gangu mu in wanen gangumu kon kwe nere soma a chewen chei yoh wundu in ning dangandi gangumu mun wuna ner naanga yir du ko toh buyan gangu ko toh <noise> cha chika in wuni angi impira mun to am man ma soma ma chekan chei me wundu ti buya mah gangu chan in che in sombu kila gangu you bwigi ba rwange ka rwangi intobu gangun ne yi yandu kwei se induya ba chiyo am duk pi yika nya yon yoh inkwe ya dangin gangu mu kan kogu neru a soma ka nying guno gargi ko cha buri sei ba ara. ara ba menenga do guno. Kan kwe nor somna ka kwe koh tanga ko bakoro ka diri kondo neru ba de swell ba bacha dingin ba weiya towi woh ner kan kwe a gangu mu ln nu teng ln kasi yir woh nere kan kwe neru kwei dasiru yi kapna gangumu ya daddai yi wo nere kon kwei ma in ya lei pusu yi yoh don kan pusu yi yoh jukunguwei nyindi su mimua ai nihi dero nyindi ye su yoh a pongu swi. shiyasa in ya lei pusu yi yoh neru inkasu pusu yi yoh yikulum che chei ririma yi nuwa som bu sukom sombu kwei <noise> ka nyingi yiri pu nereh ya jwaneh in nu yir won ner teng ai nihi sinse yi yoh inkas pusu yi bo nuwa insono pusu yi nobukunga a gaure.